ज्यां से हमर शरीर थै दिक्कत होंदी ऊ खांडू से बुरी सांस पैदा हूंदी अगर हम ज्यादा नमक ज्यूज करदा सोडियम कमी प्रति धारा बणी सकूदू ये से सांस लीण हमर शरीर मा प्रभाव पुडुदू। ज्यादा नकम खाणू से भी हमर शरीर मां दिक्कत आंदी। इले ज्यादा नमक सही नी चा।